Cwii lapicero machꞌeenaꞌ tsꞌiaaⁿ na nntseiljeii nnaꞌ, na nntsꞌaanaꞌ firma sa̱a̱ chaꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaa cwii lapicero tsꞌiaaⁿ macaⁿnaꞌ na tsꞌaⁿ nntꞌuii tsꞌaⁿ juunaꞌ ndoꞌ nntsꞌaa tsꞌaⁿ na nntseijndeii juunaꞌ nacjooꞌ cwii tsom chaꞌ na nnda̱a̱ na wjaatseicooꞌnaꞌ ljeii nacjooꞌ cwii tsom.